ପଲ ପତ୍ତେ ପରେଂ କି ଶଵରୋତା ମେଵା କୁ କିପୋରୀ ହାବେ ଖଟା ଜାଯେ। ଏଠୀ ଗୁଟିେ ମିଠା ଵିଶେର ପଚଚରା ଜାଯେଚୀ?। ମିଠା ତୀ ମେଵା ଅତେ ଔର କ୍ରୋସ୍ନ୍ର ତୀ ବହରୀ ସଂଖ୍ଷିପ୍ତ ଅଵରେ କ୍ଭା ଜାଯେଚ। <hesitation> ସଵରତା ମେଵା କିପୋରୀ <hesitation> ହାବେ ଖୋଟା ଜାଏଥା ହୈ। ତହାଁ ପ୍ରସ୍ନାରେ ପତ୍ଚାରା ଜାଏଚ।